I malôha alôhan'ny hianatra malôha efa ambara le ray aman-drenin'le mpianatra jiaby hoe zany zany zany tsy mety atao am'samy mpianatra sao de misy le adiady, avy akeo am'zay le mpampianatra koa efa volagniny mialôha amin-jainy izy koa ke misy le raha karaha regny ohatra le mpianatra samy mpianatra mif- mampijaly le mpianatra igny saziagna fa izy ndraiky izy kaofa izy koa le mpampianatra reny iny ndraiky iny no izy hoe manjary toriagna izy amin'iny.